باش تحك سنيك بالمليح ماتكثرش من معجون الأسنان، حط طريف معجون الأسنان في الشيتا، وتحك سنيك من فوق اللوطا، مات- تحكش من اليمين لليسار، وبعديكا <hesitation> تحك <hesitation> ضروسك زاده من الداخل، وبعد تقلب الشيته وتفرك بيها لسانك باش ما يبقاش البكتيريا في اللسان متاعك، وتحاول أنك أنتي مات- تخليش بقايا ال-الماكلة في ما بين الضروس واحله.